וּבְצַרַאחָה צְעִיב בְזַאפ נַחְתַאר גִיר וַחַד, אָנָא קִיְעַגְ'בְנִי הַמַּאלַח וְהַחְלוּ, כּּול וַחַד פוֹקְתוּ, מַרַה עָד קִנְתְשַהּ שִי חַאגָה מַאלַח בְּחַל הַבִּיתְצָה וְלָא הַפְרִית, וּמַרַה אֻחְרָא קִנְחַס בְרַאסִי בַּאגִי שִי חַאגָה חְלוּה בְזַאפ בְּחַל הַקִּיק וְהַשּׁוֹקּוֹלַאט, הַמֻּهِם עַנְדִי הוּוּ יִקּוּן הַבַּנָּה זְווִינָה וְהַמַּדַאקוּ מְתַווַזְן וּמְמַנְתַע.